ما أكثر حدث ساهم في تكوين حياتك، وكيف أثر عليك؟ أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي هو الانتقال للعمل كمهندس كهربا الانتقال هذا علمني المسؤولية والتحمل والصبر في وجه التحديات أثر عليّ بشكل كبير، لأنه خلاني أتعلم أشياء جديدة وأطور من نفسي بشكل مستمر